Ndi zhen aji ki chin nyunua i nchun nyunuatsibi ki be atsibi nyunua ndi do mpu mma za na mma tsa dzua nde yī chidon nna pya dan wa pwa zua wa pwa zuzum ku chi wa san san wa ka bi bim ku chi wa san san nte a byin wa tashu ma nka te wa nwenwen ba i jiji ye ba anyunu atsibi nyunua, anyunu wa indi kaya da mma kaya ki daa indi ya tsa bu tso wa ki da ndí ya gba pyín ndi gba pyín kí be ah abu wa nde ta jen ra mma gba a pyin anyunu ma kpa bi yo baba i ri ashow dzunghapyaa ndi kasen i be ndo jiji ye ba mbi tso tswen mbi zabya tso abu ba nfa nyai jiji ye ba na ke bye i chi anyuni hwe wa indi ya ki tam wa wa chi don nyunu tsibi nyunu wa wa nchujia kai i jiji aye ba nyunu wa ri aba kinda kata i ya be manta ba ba chuwom pa zum wa i ya butso baani anyunua ko i wende pa ani í chichi ki ndo ndi du pa ndzun i da ko ma butso be ba na ya i ba wa na ya tan wa fuufa be nyunua ri be chi ndo be hwan vo i yo ndi ya nya abu wa wa bu yi be. Atsibi nyunu anyunua nchu jia kai i jiji ye ba nyunu a hua nna mpu mikim mma ya da dumba indi ya da bu pa zun in ya tsa butso ndu abe wa nde tso dim mma ya do ki da ashou byan ma ka sen bi ndi yi abu indi tsa abuju indi ji indi wodi ndi ya ki tam wa wa chidon ki bya kungiya wa i chiu ra i ya i ya fyen wa nyunu a hweh i di tso avyou iita wa wa chi don ki be anyunu tsibi nyunua i ri ya fyen vyon i ri ya fyen vyon i ri ya fyen abe jo wa nyunu hweh i ri ya tso i ri ya gba i tan wa wa chidon nyunu tsibi nyunu nna o vya tea ra ba i jiji a ye ba anyunu batati hora nna du kam a cho wa ya ki tam wa tsaa wa fyen bu wa ya ki tam wa tsaa wa fyen bu wa i ya ri tso nyunu hweh ji ji ye ba ndi ya manta ama nyunu tsibi nyunu manta bani i yo nna ya kibe a tan wa fun i be atan wa wa chidon ki be kungi ki be abi wan chiu ki dan duar i ya i ya fyen bu wa i ri kye ma yi chi don ki yo nka ri mbya apajukun suu wa ntsa nwo byam mbyam be ba, be dan oh u ka biu reaa abu wa fyen fyen anyunu adii ba nyunu wo ba ki chin waa ki chin aye rai indi dan ka yi be dan in ya tam wa tunta ndum ah lokaci wa in ya ba. Ama jia nynu tsibi nyunu be mbyam ndam i jiji ye ba jia a tam wa fuufa nka ya ki yo ba, be ri mpu mikin be dan kai chindo ku tsa bye dan ko wende nyunu ku na chi anyunu te tsibi anyunu jiji nka naya atan wa fuufa nna bi i na sha shi chindo i bye ndzu ndi vyou vyou ndi don yi ba dan nma fum ba ndi tsani rai, bye ka i i bye be dam be na jojo chi kini fuufa hunu ko chidon dan i jiji rashi fa wa fuufu apajukua be jan cho wa be waku be ka ba ku pyii pyin anyunu tsibi nyunua nna mpu mikin jiji ye ba i fen nyunu kata chi nyunu avyo ba zen za i bye atswi tswi be chi ki ndo u ri ya ka ki ndo ashun u ri duku i yo i be anyunu atsibi nyunua ama u ma ya nyunu di ku i domu ra ku na ya butso ba ampun u i dukaa a lokoci wa ni zen avyou ba di ni ba ama nyunu tsibi nyunua u ri ya i ndoa u ra du ku ni zen ji ni vya che hari i bi ko mai da u ri du u ri bauju ya u ma ka sen bi ku i dan ai anwu mi ngode yiu ra nayunu tsibi ngunu chi nyunua a ba ayondom wa mba chun jia kai i jiji ye ba nyunu tsibi nyunua a ma atan wa fuufa bani i na ya i tan wa fuufa ba ku ì nde avii shoá i tswei ku i dan ì kaya da u ya tba bu ampani. Nyunu tsibi nyunua, i ma ya hun i ri tsa butso i baba i khin i jiji ye ba di ba nyunu batati ho ra i na ya ba a ku ba ayom wa mba bye na yai aí zhenzhen kuma i na kaya atan wa fuufa nyunu tsibi nyunu ma zan na atami ku i mpu mikin ku i dan kni jian nfo vya wa anyunu tsibi nyunua i ji ye ba a zhen zhen bije ya hwen avo i butso i da a butso ma i shosho am ba wam ma i ka i ngha nwu ki be nyunu tsibi nyunua ri wa kyan ya sai ku dam i ya i ` da i ya ya tsa í ya nde abu fyaken nde tai sai ndan yi ku dam nfom vya ba ku dam anwu ki bye anyunu atsibi wa kyan atan wa mba dan i ya da i ya nde afyaken nde ta jini ndan yi ku dan nfom vya ba sai ku dam oh abua du ra, jian atsibi nyunua ku mpu mikin dom kafa, i ri ya i tan wa fuufa ba i ya hwau vo i bye butso hunu ndan nfom vya ba rai ku dan ngba gba i ya ko ma fyii fyii fyii na n ya tsa jiji adi ba zenzam ma bye gban gban kara be dan a be ma be ri ya be ba sai nda yi ku dan gaskiya paa abum mfom vya ba ndi ya kam ba sai ayom wa mbam bi dum dam akai na tsandi. Ndan u ra dan achin na ngham nghan ku dan ama ri chin nghan vin rai be ri ku ya ku ya nde ganti bi yin mma ku ya nde gonti bi yin nde ma ku dan achin fai ra rai ndan ah ku dan too i ya i ya zam da i na na ta fyeken i na ta fyeken anyunu bi zam a sho adzu sai ndan yiwu dan abu pa achim ka nghan ra ku dan achin wa ría chua butso jía ba ko kuma ado wa ri bi ra rai sai a kinda dam’u dan am mchun butso ba sai dan yi wu dan kuyi abu wa na tsa i chin nde achin chi kama i gban zuzu sai ku dan mghaa mikin i ta baa avo byea i jiji ye ba anyunu di i dii bi i da, ba i ri ya i tam wa fuufa, i gbaa mikim i hwa be vo ki yo jia jiji a bye ma be du be ngha nwu ki bye anyunu di hoo sai mghaa mikin i, i so hwan ki yo i ta na ya i ta na ya hor i bi ta bam a fyekenia sai i bi zando i ri a sho abyaa ra sai a tam dan oh u gode yi ra mange wa i ya tsaza be i ya hwa be avo i bye butso har be tsa vin ra sai ku mbyam dan achin wa ri pai ndon u ra achin wa ri tsa buzun rí ba ku dan adin wa ri chua bye da ba ku na chim bye bye da ba ku na chim bye ndo rai vii ndan ah achi wa ri na chua bye da ba ku na chun a bye ndo sai n ya wodi sai ndan bye ri n ya ki tan wa. Ura chidon sai ku dan ah ba ndan nfon vya achin ba ama ndi ya ka i tan wa wa chidon rai.

Wa zun mma bam a fa wa fuufa ba ku i dan kai jian ashe nyunu bye anyunu i ka ya i tan wa fuufa ba i nuya i da i ya hwau vyo i yo vii ndi dan yi ku dan ah ah bum ndi ya kam jia ba wo ku tse ba nyunu wa nyunu tsibi nyunua i na ba bu wa fyen fyen chi nyunua i di nu ya hun vii ku i dam jian ashe nyunu i nu ya mana i ri dan u ra ku tse ba akín anyunu tsibi nyunua chi nyunu bua hun nyunua jia chía bua ba anyunu buíí ku i vyou vyou i bei ku i dan i gha gba i ya i, i bye yo zun i ma fyani bau na ya i bye yo zun kuma i na nghan i na wodi i na ya kyon i tam wa fuufa kui dan i ya mana ba abe abye dai abe ni ku du na hwaí abei yo baa ku du na hwa abe mantai i yo ba rai i ma ya i ri mbya a bye i di du ba rai i ma yo i ri mbya a bye i di du abe i yo wa í hwaa vii i ri vyou vyou i ri dam yi hu dan ra wa i ya tsa nyunu tsibi nyunu abu be wa ria hun ai bye abu wa hwaa atam wa mbam na chun nyunu tsibi nyunu kai i jiji ye ba chi nyunua i na i du cho i na hwau voo ki bye butso i da nyunua ji ayo fem wa mbam ko na mbuu mi kim u jiji ye ba kuma i kasen bia i na ya tan wa fuufa ba i na tsa buju i ma zu da ma bia i na tsa buju. Ama nyunu batati hora ku ma zu da bi ku ri tsa buju i so yo kafia i zu tan wa fuufa bia ama nyunu atsibi nyunu ai ma chi ndo i ma ya da i ma ka sen bia ku i dan kai ami ma ni ka tsaru i jiji ye ba jia ni chi i ndo i ya da i bye zun kaí kaí ko wende nyunu am nna tsai jia au ma uka tsa am ma nka ngha nwu ī ri vyou vyou i ri dan ah uka tsa buju yi nua bade buí i ba damuwa ba i di ji buju ba ku i vyou vyou ku i dan i ka fyen ba i ma tsai ba í ma bi ya ben’a a kani í ya na tsai yo rai í ri da ah i dan i ma ya ben’a i ri nya pazun i ya na tsai yo i byea ku i vyon vyon i ri mpuu mikin katai i jiji ye ba anyunu tsibi nyunua, anyunu i na we nando katai i fen mbai pa zun wa na ya butso zun ba ani i ma ya da ma ka sen bia i na we na bye dzun i na vyon vyon i jiji ye ba kata í chi abu adzun i kata du cho i. Ka kwan’a chín i bye zun. Nyunu ba tati hora ko wa nde pa’ani na ya i bea ku na tsa butia ba ya buti na ya ba ya da na ya ba wa ya tan wa fuufa na ya am ba kinda i chí ba wa na ya tam wa fuufa achu hom ba chunum wa zuu abye be na ya i i da atam ku na ya i bye butso ayom ma kana ya da u kana ya butso u kana ya buti kata i bye nyunu ba ri ama nyunu tsibi nyunua chi nyunu atam na mpuu mikin i jiji ye ba nyunu hun i na ya i tan mana’a i tan wa fuufa ba kata i ya na kwan’a chin i na kwan voo i na ya da i na tsa butso, butso na i shoshow i ma tsa butso nyunu tsibi nyunu abutso na i shosho i jiji ye ba i.